Ny fomba fizakañy fiañakaviako tsy tsy maro fa fomba fizaka roa avao. Ny fiana- fianakavia avy amy mamako da mañao fizaka tañosy da ny fiañakavia raiky avy amy dadako mañao fizaka atao hoe a tandroy zay.